komiði sæl og verið velkomin í

í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við sögðum meðal annars frá geimfari sem lenti á Mars fræddumst um fyrirbærin

kíktum við í sögubílnum Æringja sem fagnar tíu ára afmæli í ár og kynntum okkur nýjar bækur í krakka

í ár fagnar sögubíllinn Æringi á vegum Borgarbókasafnsins tíu ára afmæli í Borgarbókasafninu í Kringlunni er búið að setja upp sérstaka sýningu um starf

í gegnum árin Ólöf Sverrisdóttir hefur stjórnað bílnum lengst og sagt krökkum sögur við fórum á bókasafnið og spjölluðum við hana einu sinni var norn sem

í Rússlandi sko hann byrjaði tvö þúsund og átta þá var hann vígður fyrir utan Tjarnarborg og þetta fór af stað út af því að það var kona sem fór til útlanda á þar sem hún frétti af því að það væri svona gámur í Danmörku sem var var lagt

gera svona lítinn og nettan bíl

svona tólf börn gætu komið upp í og segja þeim sögur

einn hrútur sem talar nú oft við börnin eða hann krummi hennar sólu hann talar nú líka stundum við börnin þannig að það er ýmislegt sem sem gerist þarna og stjörnurnar í himninum eru nú stundum svolítið

nú var hann eins og hver önnur babúska ég held að þetta sé mjög hvetjandi hvetjandi fyrir börn

eins og maður segir vegna þess að þegar fólk heyrir mikið af sögum þá langar það líka að lesa sögur margir kannast við það að verja miklum tíma í símanum en með nýlegri uppfærslu getur fólk fylgst betur með sumir átta sig ekki á því hvað þeir eru lengi fyrir framan skjáinn á hverjum degi en með uppfærslunni er hægt að fylgjast náið með því

er viðmið fyrir börn sem eru fimm ára og yngri samkvæmt því eiga börn yngri en átján mánaða ekki að vera mikið fyrir framan

en svoleiðis viðmið geta breyst því tæknin breytist svo hratt ég held að það sé

við séum meðvituð áttum okkur á því er ég sátt við það að eyða svona miklum tíma eins og síminn minn gefi mér upp á þessi forrit er þetta áhyggjuefni eða bara breyttir tímar ég held að þetta sé áskorun og ég held að við eigum ekki að hræðast samfélagsmiðla og skjái heldur eigum við að taka þessari áskorun og

finna hvernig við lifum með því á sem uppbyggilegastan hátt ævaforn gröf fannst nýlega í Tyrklandi en hún er líklega hluti af stærri grafreit grafreitur er staður þar sem fólk er lagt til hvílu þegar það deyr gröfin í Tyrklandi er merkileg því í henni eru sem eru um tvö þúsund og þrjú hundruð ára gamlar í gröfinni er sem skreytt er litlum

og það þurfti krana til þess að ná því af fornleifafræðingar skoðuðu kistuna og það sem var í henni það er líklega hægt að komast að því hver var grafinn þarna með því að rýna í áletrun sem

fannst á kistunni fornleifafræðingarnir segja að gröfin gefi betri mynd af því hvernig lífið var á fornöld næsta sunnudag er fyrsti sunnudagur í aðventu og nú ætlum við aðeins að fræðast um hvað það þýðir aðventa er annað heiti á jólaföstu og einu sinni var algengara að fólk hér á landi notaði það orð orðið aðventa

hefur verið notað alveg frá því á fjórtándu öld það er tökuorð úr latínu

það mætti því segja að aðventa sé undirbúningurinn fyrir jólin hún byrjar fjórða sunnudag fyrir jóladag og stendur þess vegna í um fjórar vikur

á rætur sínar að rekja til kaþólskrar

síðustu vikurnar fyrir jól og ekkert kjöt borðað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 hún var þó ekki algeng hér á landi en það er hugsanlega sami Andrés og sungið er um í

einn og átta ný barnabók kom út á dögunum sem er afar sérstök því hún er sú fyrsta sem er gefin út bæði á íslensku íslensku táknmáli og sem hljóðbók allt á sama tíma drekinn innra með mér er samvinnuverkefni Félags heyrnarlausra Sinfóníuhljómsveitar Íslands útgáfunnar Bjarts og Veraldar og RÚV bókin er túlkuð fyrir heyrnarlaus börn og talsett fyrir börn sem eru sjónskert eða eiga erfitt með að lesa þannig að hún hentar öllum

sinn sem bókin kemur út á pappír og rafbók með þessu aðgengi fyrir alla samtímis börn sem eru heyrnarlaus þau geta horft á táknmálið blindu börnin geta hlustað á söguna

þannig að það geta allir notið jafns aðgengis og ég hvet aðrar bókaútgáfur til að fylgja þessu fordæmi drekinn innra með mér fjallar um vináttu lítillar stúlku og dreka

innra með stúlkunni býr

sem kennir henni að þekkja tilfinningar sínar og hvernig hún getur brugðist við þeim drekinn birtist í ýmsum myndum allt eftir því í hvernig skapi hann er geimfarið lenti á plánetunni Mars í gærkvöldi en geimfarið á að rannsaka hvað leynist inni í plánetunni engir menn eru um borð í geimfarinu en því var skotið á loft frá Flórída í Bandaríkjunum fimmta maí á þessu ári ferðalagið til Mars

tók rúmlega sex mánuði enda er Mars mjög langt í burtu frá jörðinni

geimfarið er dálítið eins og jarðeðlisfræðingur eða vísindamaður sem rannsakar það sem er inni í plánetum geimfarið er ekki mjög stórt nokkurn veginn á stærð við lítinn bíl það er á fjórum fótum og notar sólarljósið til að búa til rafmagn í geimfarinu er

og hitamælir sem stungið verður ofan í yfirborðið til að mæla hve mikill hiti streymir frá kjarna Mars tilgangur rannsóknanna er að komast að því hvernig plánetur eins og jörðin verða til jörðin hefur breyst miklu meira en Mars þannig að rauða plánetan hentar vel til svona rannsókna mars sést á himninum á kvöldin þessa dagana nokkurn veginn í suðri um kvöldmatarleytið

Íslands voru stofnuð á dögunum og markmiðið með þeim er að bjóða upp á æfingar fyrir börn sem vilja keppa í tölvuleikjum tölvuleikir hafa verið mjög vinsælir meðal barna unglinga og jafnvel fullorðinna nú hafa verið stofnuð var starfsemin kynnt á fundi í Háskólanum í Reykjavík um helgina við viljum sjá Ísland standa framarlega þegar kemur að þessu við höfum tækifæri hérna við erum lítil og erum með góða reynslu af því að byggja upp innviði í kringum alls konar greinar sem að við höfum staðið okkur mjög vel í og

í rauninni engin undantekning þar

að sjálfsögðu viljum við sjá íslenskt afreksfólk í fremstu röðum en við viljum líka vera viss um það að við að byggja umhverfi hérna þar sem allir þeir sem hafa áhuga á tölvuleikjum geti komið og verið með einhverja snertingu við þetta og fengið eitthvað jákvætt út úr því út í sitt líf samtökin vilja bjóða upp á æfingar fyrir tólf ára og eldri og þær verða skipulagðar eiginlega eins og hefðbundnar íþróttir það eru aðallega strákar sem keppa í tölvuleikjum og samtökin vilja breyta því jú það er draumurinn að ná til fleiri stelpna en líka þar sem að rafíþróttir eru svo rosalega nýtt fyrirbæri

þá ekki síður stráka í miðbæ Reykjavíkur læðist nú fimm metra hár jólaköttur sem á að lýsa upp dimmasta skammdegið

í íslenskum þjóðsögum og er húsdýr hjá Grýlu og Leppalúða sagan segir að hann hafi étið börn sem ekki fengu nýjar flíkur fyrir jólin svo eru til aðrar sögur þar sem hann étur mat frá börnunum og í enn öðrum gildir þetta jafnt um alla líka fullorðna svo gæti alveg verið að hann sé bara hættur þessum ósið kveikt var

á Lækjatorgi um helgina við mikinn fögnuð viðstaddra eigendur kattarins Grýla og Leppalúði fylgdu kettinum til byggða

ég borða bara grænmetisætur grænmeti grænmeti mikið er rætt um þessa dagana og sumir hafa áhyggjur af því að börn og ungmenni noti snjalltæki of mikið en hvað er

gagntekin af tækinu þau geta ekki hugsað sér að fara frá því eða sleppa því

erfitt með að fara með foreldrum sínum í fjölskylduboð eða út fyrir heimilið í sjónvarpsþættinum sítengd hér á RÚV

geti orðið sérstakt vandamál í grunnskólum landsins ef nemendur mæta illa í skólann er það stundum vegna þess að þau eru mikið í snjalltækjum eða tölvum á nóttunni og það getur haft áhrif á námsárangur og mætingu börn í dag eru auðvitað mjög og það eru forrit sem geta verið mjög áhugaverð og skemmtileg í þessum tækjum þau eiga erfitt með

að læra heima erfitt með að koma sér að því að læra og þau tala líka um að síminn og tölvan truflar stanslaust þegar þau sitja við að læra það er ekki bara að það tefji þau að byrja að læra heldur líka þegar þau eiga að vera læra þá toga þessir hlutir í athyglina stanslaust þannig að kannski er best að þið fáið foreldra ykkar til að hjálpa ykkur að passa upp á hvað þið eruð lengi í tækjunum ykkar svo þið verðið ekki háð þeim Arnar Bragi Bergsson eða Bragi

Bragi eins og hann kallaður í Svíþjóð komst nú á dögunum í undanúrslit sænsku það munaði litlu að Bragi missti af sætinu því hann var meðal tveggja neðstu

söng tvö lög í þættinum annað lagið var

sagði í viðtali að hann ætlaði að syngja lagið til manns á Íslandi sem væri eiginlega eins og afi hans hitt lagið var sænski smellurinn er svo á föstudaginn og við óskum Braga góðs gengis þá er komið að fyrstu vetrarins í krakka

lesa nýjar barnabækur og segja hvað þeim fannst hæ ég heiti Sölvi Þór Jörundsson ég er tíu ára og Úlfur og Edda drottningin höfundurinn heitir Kristín Ragna Gunnarsdóttir í þremur lýsingarorðum hún var mjög spennandi ó áhugavert hvað fannst þér skemmtilegast við söguna hún er svo rosalega spennandi allan tímann þegar eitt klárast kemur eitthvað nýtt í ljós fyrir hvaða aldur er sagan átta til tuttugu ára hmm það er alveg eitthvað hvaða lærdóm má draga af þessari sögu ekki drífa sig of mikið ókei kom þér eitthvað á óvart í þessari sögu já það gerðist svo miklu meira en ég sex barnalæknar frá Bretlandi og Ástralíu gleyptu Lego kalla á dögunum þeir gerðu það reyndar viljandi og nú hafa þeir verið að rannsaka hvað gerðist tilraunin var gerð til að minnka áhyggjur foreldra barna sem gleypa leikföng greinin um tilraunina heitir allt er frábært eða everything is

sem er einmitt aðallagið í Lego bíómynd sem kom út árið tvö þúsund og fjórtán

gleypa höfuð á Lego kalli þannig gátu þau fylgst með ferðalagi Lego höfuðsins í gegnum meltingarveginn og komist að því hvort það sé hættulegt fimm af sex Lego kubbunum skiluðu sér nokkuð hratt og örugglega í gegnum

meltingarveg læknanna einn þeirra átti í einhverjum smá vandræðum en sagðist ætla að fylgjast áfram grannt með sínum

einn læknanna sagðist vona að hún veitti foreldrum ungra barna einhverja huggun lítil leikföng eru á eftir smápeningum það algengasta sem lítil börn gleypa reglan er að ef börn

gleypa hluti sem eru yfir fimm sentimetrar að lengd eða tvær

sentimetrar að breidd ætti að leita til læknis

eigi ekki að gera þessa tilraun heima næsta laugardag hefst jóladagatalið hvar er Völundur hér á RÚV jóladagatalið var áður á dagskrá árið nítján hundruð níutíu og sex og var það er jóladagatalið okkar já einmitt við Gunni

er allt í lagi við erum ekkert gamlir en jóladagatalið

segir frá honum Völundi og okkur já en Völundur er smiðurinn sem smíðar allar góðu jólagjafirnar og þetta er sagan af því þegar hann hvarf að leita að honum einmitt og í leit okkar að honum rákumst við á ýmsa skrítna karaktera

dagatalið byrjar núna fyrsta desember og verður á

í kvöld höldum við áfram að segja frá nýjum íslenskum barnabókum með aðstoð krakka í hæ ég heiti Lúkas

bókin sem ég las er þessi hér þitt eigið eftir Ævar Þór Benediktsson jæja Lúkas geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum fyndin og áhugaverð

besta við söguna hvað þú getur gert mikið fyrir hvern er sagan að þínu mati bara mhm hundrað og tuttugu ára krakka er þetta bók í einhverri seríu

hverjar eru hinar þetta er bók númer fimm ævintýri spennandi síðan er þín eigin hrollvekja þín eigin goðsaga og þín eigin þjóðsaga hvaða lærdóm má draga af

á ekki að drífa sig of mikið að gera hlutina kom þér eitthvað á óvart hvað framtíðin í þessari bók bíður upp á

já borgin Palermo á eynni Sikiley var kosin fallegasta borg Ítalíu í atkvæðagreiðslu nú á dögunum þetta er ekki í fyrsta sinn sem borgin vinnur verðlaunin

Palermo er mjög gömul eða um tvö þúsund og sjö hundruð ára og er á heimsminjaskrá UNESCO hún er þekkt fyrir ríka sögu og menningu fallegar byggingar og góðan mat þetta voru Krakkafréttir vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar